Я бы охарактеризовал свою речь как достаточно чётко сформулированную, за исключением ситуаций, когда я пьян, и моя речь становится совершенно бессвязной. В дополнение я довольно спокойный человек, но если я начинаю говорить на какие-то эмоциональные темы, я начинаю очень сильно ускорять темп, и начинаю говорить с очень большой скоростью, что может раздражать других людей, потому что они начинают меня, [disfluency|э]... меня становится сложнее понимать. Но в целом и в среднем и в общем моя речь довольно чёткая, и когда я имею что сказать, я спокойно могу это проговорить без каких-либо проблем.

Я стараюсь делать комплименты другим людям как можно чаще. Несмотря на то, что это бывает довольно тяжело, потому что общие комплименты о том, что у тебя хорошая внешность - о- они раздражающие. Они раздражают людей, потому что они на самом деле под собой ничего не имеют. Особенно, если ты в это действительно ничего не вкладываешь, а просто так это проговариваешь. Но на я стараюсь давать, [disfluency|э], комплименты как можно чаще, потому что это приятно другим людям, когда под этими комплиментами что-то лежит. И это просто приятнее мне. Потому что ты начинаешь меньше ненавидеть мир. [disfluency|А], начинаешь больше замечать чего-то хорошего и тому подобные вещи. Когда ты говоришь другим людям комплименты, ты начинаешь больше фокусироваться на чём-то хорошем. И замечать больше хороших вещей в окружающих тебя людях. Ты начинаешь меньше ненавидеть это общество. Что периодически бывает делать довольно тяжело, и поэтому так хочется абстрагироваться от агрессии, которая тебя постоянно окружает. И комплименты этому довольно хорошо способствуют.

[disfluency|А-а], у меня есть профдеформация, связанная с моей профессией фотографа. [disfluency|А], дело в том, что когда ты постоянно делаешь фотоснимки чего-то, и тебе постоянно нужно где-то видеть красивый ракурс или хороший ракурс, который передаёт какую-то идею или эмоцию, или просто общую красоту чего-то, ты начинаешь это видеть вез- ты начинаешь пытаться это увидеть везде. Везде в твоей жизни. Из-за этого очень тяжело становится просто наслаждаться каким-то видом. У меня, например, в поездке это недавно случилось. Я ездил заграницу и вместо того, чтобы наслаждаться видом гор, я думал о том, как бы их покруче снять. Как бы поймать вид покруче для объектива камеры, несмотря на то, что я ехал, [disfluency|а], отдохнуть в том числе от вот этого вот постоянного требования искать кадры. Я уезжал отдохнуть от своей работы. Но работа от меня не уехала несмотря на то, что я уехал заграницу. К сожалению, это не работа в офисе, и здесь эта профдеформация меня преследует даже, [disfluency|а], когда я беру, [disfluency|а], отпуск.

Вопрос спотыканий для меня больная тема, честно говоря. Я стабильно раз в пару лет что-нибудь из-за того что я споткнулся на себе ломаю. И это надо умудриться. Я сколько других людей не спрашивал, ну, хорошо, пару раз в жизни они что-то ломали. Но ломать что-то каждые пару-тройку лет - это довольно редкая история. Ещё тупее, что это происходит из-за моих вечных спотыканий. Так что да, я спотыкаюсь очень часто.

Я гораздо больше уделяю внимания мелочам в людях, чем это делают другие люди. То есть я один из тех людей, который стремится запомнить как именно человек, <hesitation> какие именно у человека, например, есть привычки, как он что-то делает и так да- и тому подобные вещи. Мне нравится замечать эти детали и помнить их о других людях.